نعم حصل مرة إننى تظاهرت بإني مش شفت شخص معين عشان ما اضطرش نتحدث معه، في بعض الأحيان لما يكون الموقف <noise> حرج، أو لما ما نكونش <noise> في المزاج المناسب للتحدث، نفضل نتجنب الكلام مع بعض الأشخاص بطريقة غير مباشرة، أعتقد إن هذا شيء نعمله كلنا في بعض الأحيان.